Sul piät olõma jah, leeväjahu kõrralik ja sis sekät tuu viiga ärq. Ku um juurõtusõga leib, panõt juurõtusõga üteh kerkümä, a ku mitte, no sis um lihtsämb. Ja tiit taina ja panõt ahjo, küdsät ärq, ja kaet, et kõrbõma ei lääq.